आंग द्वा तुग जोड़ी पोनो दुख। नीश ता बूट्स दुख हतंग घ पूमो जजिया तोक गणों शोंग गजीजिया तोक। आई नीश स्पोर्ट्स शूज़ दुख, होड़ों घ नेस लो चूलेनो बेरंग गजीजिया तोक। आई एध सेनकर्स दुख होड़ों घ हम शोंग फंक्शन गजीजिया तोक। आई एध जोड़ी फ्लोटास दुख। होड़ों घ गर्मियां पू गजीजिया तोक। बेरंग द्वादेरंग चूलेनो तांगेस द्वादेरंग। आई एह चपले दुख होड़ों नेस लो हालेनो हसल हसल गजीमो तांगेस चपल गजीजिया तोक।